. U ézambalũ, eviasu, étomo (audio inaudible)

Áaa- iɭũwa ihadẽġamieŋ, ihadẽġamieŋ ee- ezualei: muḃay eñune, ézambaluŋ, eyaya, díe kúdomp nnami moimisomiamekua. Eśeenuġuɭoe śernodimi « rire » efasõe iɭũhe emieŋemieŋ. Me wa ee- doehaŋe- ehaŋe- e- wahamemaŋa, moinieñune paskeñune eɭeineḃaaneṗowo ṗowo ni e- e- śosanuwa. buḃaneṗobo presk eñune nuġuĵaġaɭo ne- neindo. Ámiɭiendema, moinieñune. Mem kábolen ópila, eñuneġuñaĵa. Dõk mem buḃaḃane amooġosa, eñunenegũlõ, dóinidii exumi éɭemeɭee. Dõk mómusimo dohaŋeini doo wahamemaŋa dépi niġupapa doĩto moźamora rúmunda. Dódi eṗambuhuo, eñune eṗambuhuo kuśeġulanuġuloe paske tújur waḃanesohulaźae, iɭerumokazunie kóbuõko me muṗe nisohulasoreḃanewa mo- niḃu- nísuowa mósie eñune eɭeruniehuo. Mbõ móinitimisihi ézambalaŋi, esambaŋo, sósihi nna iɭũhem <hesitation> imieŋea, imieŋe, imieŋe. Méselma ahaŋununifiahe ṗohe ṗohe.